Cero, iin, uu, oni, komi, o'on, iño, uxia, una, íín, uxi, uxi iin, uxi uu, uxi oni, uxi komi, ñeun, ñeun uu, ñeun oni, ñeun komi, oko, oko iin, oko uu, oko oni, oko komi, oko o'on, oko iño, oko uxia, oko una, oko uxia, oko ona, oko íín, oko uxi, oko uxi iin, oko uxi uu, oko uxi oni, oko uxi komi, oko ñeon ñeon, oko uxi ñeon iin, oko uxi uu, oko uxi ñeon oni, oko uxi ñeon komi, udiko, udiko iin, udiko uu, udiko oni, udiko komi, udiko o'on, udiko uxi.